सुन्यान्वीशिं सार्कें गरसमजा। गरसमजा एक सुनीं रंगकुड़े असतात। खरेपण म्हळेया सुन्यांक रंग पालोवांक मेलतात व शकतात फकत मनाशां इतलें जीवे म्हाय। गरसमजा दून दुनीं सैमिका रितीन तिडाकिवंत असतात। ख्रेंपण म्हळेयर सुनीं सामाजिक जनावर आसून चड करुना प्रशीक्षन, वातावरण व सामाजिक लागाचाराचा उणवाक लागून जात। गरसमजा तीन सुन्यांक पोरणि युक्ति व दावा शिकपाक मेलना। खरेपण म्हळेयर उण्यांक खाण्याच्या पिरयच्या नवी गजल शीकुं येता, पण जंतें जाताकाच्या तांची शिकपाची तंका मांड जातो। गरसमजा च्यार सुनीं फकत आपल्या मालिकांक निश्ठावन असतात। खरोपन म्हंटलेयर सुन्यांक गराच्या वांगड, इष्ट आनी हेर पालिवा जनावर। लेगिता आशा जायत्या लोकांकड़ें घट्ट नातें तयार करून येतात।